एसी और हीटर, दो आपने जगा सई हैं पर हमारो असोच है कि गर्मी है तो हमका एसी कभी ना रहनू। तो नहीं होई, पर एसी की आदध डालो तो वो नुखसान दायाग भी है। एसी में ज़्यादा ठंड्स रहें और हम एकदम गर्मी में जावाँ तो हमारे शरीर को जो वातावरण रहे, वो थंड़ो रहे पहले कमरा का अंदर एसी में बठान तो और बाहर गर्मी में जावाँ, तो वो हमका नुकसान दायाग रहे। जीकों एसी सूट होई, रुकस सूट होई, गरीब वेक्ति ते एसी लगाड़ी नहीं सकतो, साधरें कुलर में पंका मार रहका। पर आज कल बिना सुख सुविधा के कोई काम ना होतो है तो थोड़ी थोड़ी सुख सुविधा तो लेनी पड़च।